Ra ôhatra oe <hesitation> entagna kô fa maro be karany ai, efa mitady le tsy homby antany tokony agnatovina ananjy ai, de aherigna aboàka kalongy jiaby de mitady technique aminjay anô oe <hesitation> ôhatra oe lamba izy ôhatra par exemple lamba atao agnatina armoire ai, de avoakanao dahôly monko i jiaby ai, de kô fa voakanô ijiaby, de <hesitation> avalognanô madinidinika le lamba de <hesitation> ampidirigna akao de afatatra-afatatra izy de aminjay <hesitation> lasa homby dahôly.